gott kvöld og velkomin í

þetta er fjölbreyttur þáttur hjá okkur í kvöld í lokin höfum við bækur og staði og fjöllum þá um Esjuna fjallið sem okkur Reykvíkingum finnst ágætt en sumir utanbæjarmenn hafa líkt við

við fjöllum um Winnipegvatn eða bók sem segir frá lífinu á

smá afturhvarf í við ætlum að fjalla um stjörnugjöf í og hvernig hún hefur þróast það virðist hafa orðið mikil verðbólga í

svo fáum við til okkar rithöfundinn Dag Hjartarson með nýja skáldsögu sem nefnist síðasta það er nú ekkert smáræði sem ég ég lét ykkur lesa það er þessi stóra bók meira en fimm hundruð blaðsíður um Anders Breivik þennan ógeðslega ömurlega mann sem slátraði tugum ungmenna og sprengdi síðan upp byggingu í Osló skoðun á hvort það eigi að skrifa svona bók en ég held það verði ekki horft

því að þessi bók er afrek af hálfu höfundarins og hún skrifar hún skrifar þetta og gerir

óskaplega vel hins vegar er það alveg ljóst að þetta er ekki bók fyrir alla það er átak að lesa þetta af því þannig að maður er nánast á staðnum og við erum að horfa á ungmenni tekin af lífi á skelfilegan hátt hún rekur sögu

alveg frá fæðingu hans og þangað til hann er lokaður inni í fangelsi og er enn að kvarta yfir meðferð hún kynnir okkur fyrir fórnarlömbunum unglingunum og við fylgjum þeim alla leið og

tekur á er það að við vitum að þau munu deyja við erum búin að kynnast þessum börnum vitum að þau munu deyja þetta er þetta er algjörlega mögnuð bók en hún er alls ekki fyrir alla

hafa nokkuð sterkt taugakerfi ef þú átt að komast í gegnum þessa án þess að ég vil ekki rannsóknarblaðamaður hefur skrifað bækur um

og svo um Írak og svo um Kabúl eða lífið í Afganistan og svo svo þessa bók þetta er óhemju duglegur höfundur og

óhrædd en aftur spyr ég hvort að mann langar að lesa þetta mann langar kannski ekki að lesa þetta en ég er algjörlega ósammála

Kolbrúnu það eiga allir að lesa þessa bók af því hún er ekkert bara að tala um Breivik þetta er ekki bara einn einangraður brjálæðingur með öfgaskoðanir þetta er mynd af þessu velferðarþjóðfélagi sem við höfum búið til þar sem allir hafa jafnan rétt og allir eru með opinn faðminn og þar sem að undir niðri kraumar þetta ofboðslega hatur og fasismi sem við sjáum í

í á samfélagsmiðlunum á hverjum einasta degi og það sem mér fannst óhuggulegast við þessa bók fyrir utan þessar hryllilegu lýsingar á

drápinu í eyjunni á fjórtán til átján ára krökkum það er varla hægt að lesa það en síðan hefur þetta eiginlega verið þaggað niður þetta var afgreitt þetta var bara einn brjálaður maður og hryðjuverkaárás frá al Kaída eins og þeir héldu fyrst hefði verið tekið allt allt allt öðruvísi á þessu það er það sem er svo þú meinar að hann kemur úr ákveðnu sem er þriðji stærsti flokkur í Noregi hann lærði þessar skoðanir þar hann var virkur á vefsíðum á netinu þar sem þessar skoðanir eru boðaðar hvað heitir þetta Gates of Vienna og eitthvað þetta er alþjóðleg hreyfing þetta er alltaf að gerast í Bandaríkjunum líka þar er eins tekið á þessu ef það er hvítur hægri

maður kristinn þá er hann bara einn í heiminum þá er hann þessi einmana úlfur hræðilegt að lesa um hversu gjörsamlega ófær norska lögreglan var að

það var skelfilegt það er bara klúður á klúður ofan en þarna er verið að rekja sögu hans verið að rekja hvernig hann verður til þessi sálræni uppruni hans foreldrar hans og móðir og velta fyrir sér hvað hvað hefur haft mest áhrif á hann fjölskyldulífið er í læsir sig inni og er í tölvunni hann á mjög

með félagsleg samskipti óskaplega óskaplega sjálfhverfur hann er hann er mjög sérstakur einstaklingur en það eru auðvitað ekkert allir sem hafa þessar skoðanir sem taka vopn í hönd og fara að drepa fólk nei nei eða skjóta fólk á diskóteki í París sko en sko hann er ekki geðveikur ég er sammála því dæmdur sakhæfur hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera

að þetta geti verið að gerast í einhverjum kjallara

núna að það séu svona menn er í rauninni svo auðvelt ef þú ákveður að drepa þá geturðu drepið þetta er þetta er þetta er mögnuð bók og afrek af hálfu höfundarins en ég endurtek að hún er alls ekki fyrir alla þú vilt að allir varnaðarorð gegn fasisma að mörgu leyti og líka svo margt sem við erum ekki að horfa á ári eftir að þetta gerðist að sextíu og átta krakkar á aldrinum fjórtán til átján voru brytjaðir niður úti í Útey þá var haldin

fórnarlambanna máttu ekki mæta því það var svo leiðinlegt að vera að minna á það bara allir að vera glaðir og

við glöðu jafnaðarmennirnir við erum búin að jafna okkur á þessu þessi frábæru orð Stoltenbergs í ræðunni sem hann hélt daginn eftir að þetta gerðist aukum kærleikann og samstöðuna og allt það en þurfum við ekki líka aðeins að hugsa en þetta er frábærlega gert blaðamennska í

hæsta gæðaflokki svo er allt öðruvísi bók lítil tilraun til betra lífs leynileg dagbók Hendrik Groen áttatíu og fjórði ára byrjar sem pistlar í hollensku dagblaði vex upp og verður bók það er ekki vitað hver höfundurinn er eða hvort

finnst manni frásögnin er létt og leikandi en undir niðri er mikil alvara það

hvernig er ráðskast með gamalt fólk leiðindin leiðindin ég hef alltaf ímyndað mér það óskaplega gaman að verða gamall ég óskaplega erfitt og oft leiðinlegt ég var ekkert sérstaklega ánægð með þessa bók

er ætlað að vera fyndin mér fannst hún ekki fyndin þessi djúpa alvara mér fannst hún ekki rista djúpt þessi bók

er ekki að varpa einhverju nýju ljósi á eitt eða neitt það eru samt þó nokkur atriði sem eru tekin til umfjöllunar það er líknardauði réttur gamla fólksins til að enda líf sitt þegar það vill það er það að fylgja vini sínum inn í

það eru erfiðleikarnir við það að reyna að fylla dagana af bara einhverju það sem mér fannst undarlegast var að allir voru meira og minna á fylleríi auðvelt aðgengi húmorinn er dálítið þannig að fólk var að detta ofan í rjómaterturnar

er dálítið þannig húmor virkaði ekki alveg við höfum séð nokkuð

fjalla um gamalt fólk hvernig komið

jafnvel gamalt fólk í einhvers konar uppreisn

maður hræddur um sjálfan sig

verða gamall það er alltaf sagt að næsta kynslóð á eftir sem er að verða gömul að við bara þetta að hirða peningana af gömlu fólki maður er farinn að hugsa eftir svona tuttugu ár hvernig maður vill ekki að lífið verði maður óttast einmitt að það verði þannig

held að allir sem lesa þessa bók muni hætta í líkamsræktinni og fara

að upplifa að verða áttatíu og fjögurra ára á elliheimili með eintómum gamlingjum sem tala ekki um neitt nema eigin hægðir við kaffiborðið nú skulum

enn

sjá ykkur við skulum fjalla um helstu atburði sem við munum eftir

bók við sögðum frá tilnefningum í síðustu kilju Bergsveinn fær fjöðrina fyrir lýsingu í Geirmundar sögu heljarskinns sem lýkur með þessum orðum ok þá er kviknaði honum er sagt at þvílík æði rynni á hann laust við

þá er hann hafði leyst um

og rithöfundinn Eirík Örn Norðdahl þarna er að finna uppskriftir af plokkfiski þessum þjóðlega og alþýðlega

eða heimspeki Jenna Jensdóttir rithöfundur er látin Jenna fæddist nítján hundruð og átján í Dýrafirði hún samdi vinsælar barnabækur ásamt eiginmanni sínum Hreiðari Stefánssyni mestrar hylli njóta

Jenna orti líka ljóð eins og sjá má í þessum sjónvarpsþætti frá nítján hundruð níutíu og tvö stjörnur síkvikar

mæta umvefur brátt allt

Jökulsdóttir og Guðbergur Bergsson voru tilnefnd fyrir Íslands hönd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs Guðbergur fyrir skáldsöguna þrír snéru aftur og Elísabet fyrir ljóðabókina enginn dans við

en hingað er kominn Dagur Hjartarson sæll vertu Dagur blessaður verið áður í þessum þætti að þú hefur gefið út ljóðabók

og fékkst verðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir nokkrum árum fyrir ljóðabók en hérna ertu með skáldsögu sem nefnist síðasta

þetta er nú eiginlega mann sem flytur til Reykjavíkur og

utan af landi flutti

á undan honum og þeir tveir hanga dálítið saman og bralla ýmislegt eru svona dálítið á jaðrinum dálítið róttækir sérstaklega vinur sögumannsins Trausti

ekki að segja að það gangi allt vel hjá þeim en það er svona ákveðið jafnvægi á þeirra lífi en svo gerist það að sögumaðurinn aðalpersónan verður ástfanginn og ástin kemur

dálítið úr óvæntri átt í hans lífi gerir það að verkum að líf hans verður eins og tveir flekar sem dragast frá hvor öðrum og það myndast gjá eins konar Þingvelli þjáningarinnar sem liggja gegnum höfuð hans

leið inn í borgaralegt líf hugsanlega og jafnvel hægri öðru megin og vinstri hinum megin algjörlega Kristín sem sögumaðurinn fellur

er að læra lögfræði og og

stendur kannski fyrir borgaralegri viðmið þó hún sé líka róttæk hún er ekki ekki einföld

borgaralega hátt en en varpar líka

upp þeirri spurningu hvort róttæknin geti

borgaraleg á meðan að Trausti vinurinn er alveg hinum megin ljóðskáld og það

nei nei þetta er alveg bullandi ljóðrænt á köflum ég er líka mjög meðvitaður um það ég er meðvitaður um stílinn í þessari bók og leik mér dálítið að því að hefja hann stundum dálítið upp og og ég held að ég gæti ekki skrifað neitt núna án þess það hálfgert ljóð þetta gerist í kringum hrunið og Davíð Oddsson er dálítið fyrirferðarmikill í

ekki sem persóna kannski frekar sem einhvers konar tákn já eiginlega sem eins konar skuggi sem fellur yfir heim þessara sögupersóna bókin fjallar öðrum þræði um skuggana sem verða til þegar sólin skín of lengi í sömu átt og ómögulegt að skrifa skáldsögu sem fjallar ekki á einn eða annan hátt um Davíð Oddsson

stór hluti af íslensku samfélagi en bókin gerist á árunum tvö þúsund og sjö til

sem eru auðvitað söguleg ár í Íslandssögunni og þeir atburðir koma einhvern veginn aftan að sögunni þetta er ástarsaga í grunninn frekar einföld ástarsaga þannig séð og saga um vináttu en hún gerist á þessum tímum þar sem tannhjól sálarinnar og þetta snýst allt saman þeim líkar betur eða verr eiginlega já já án þess að ég

taki afstöðu til Davíðs Oddssonar í þessari skáldsögu það væri fullkomlega gagnslaust að taka afstöðu til hans það væri eins og að taka afstöðu til vindsins eða þú færð mikið prik fyrir þetta ef við skoðum kápuna

ef við fáum mynd af kápunni

rímar við kápuna þú

færð eiginlega mikið hrós fyrir þetta takk fyrir það

sama dag og ég sá teikningu af kápunni sá ég þessa fallegu eða forljótu peysu á

kostaði jafn mikið og bókin og mér fannst einhvern veginn við hæfi að skreyta sjálfan mig með þessum ísbjörnum sem koma reyndar við sögu í bókinni þú ert í ýmsu öðru

í útgáfustarfsemi í mjög merkilegu útgáfufélagi sem heitir tunglið þið

hafið gefið út margar bækur sérstaklega þessar litlu bækur þessa seríu Tunglbækurnar sem eru eru gefnar út í litlum upplögum en nú eru það

undir fullu tungli og selur þær aðeins á fullu tungli gefum þær út í sextíu og níu eintökum alltaf tvær saman og þær eru til sölu í þessa tvo til þrjá tíma og svo er þeim fargað

ef þær seljast ekki upp og við höfum þurft að brenna bækur við höfum lent í því sem er engu að síður falleg stund

rekum líka ég og Ragnar Helgi sem er með mér í tunglinu við rekum líka veftrímarit sem heitir þar sem eru birtar íslenskar smásögur í tilefni af tólfta

hefur verið á siglingu í kringum landið

að gefa smásögurnar út á bók smásögur sem er að finna líka á vefslóðinni

þessum sögum þær eru sumar alveg bráðskemmtilegar já þarna eru ungir höfundar að stíga sín fyrstu skref og frumbirta margir sögur margt mjög skemmtilegt þakka þér fyrir að koma í þáttinn Dagur við ætlum að fara pínulítið á slóðir Vesturfaraþáttanna sem ég gerði fyrir nokkrum árum bók sem heitir sem er svo feiknarlega stórt og getur stundum orðið

eða eða umhverfisspjöll og fleira merkilegur maður og merkileg saga

og vonar að við ætlum að fjalla um

hérna er kominn Egill Bjarnason þú skrifar um þetta í Tímarit Máls og menningar nýútkomið hefti

annars vegar er það að þessi stjörnugjöf virðist vera miklu almennari á Íslandi en annars staðar og hins vegar það að það hefur hlaupið einhver bólga í hana jú þetta er niðurstaðan í greininni að ansi svona ráðandi leið við að fjalla um bækur án þess að nokkur maður viti hvað þessar stjörnur þýða það sem ég geri í þessari grein er að taka saman og reikna ákveðið meðaltal milli ára og

meðaltali þrjú komma tvær stjörnur yfir í yfir í að vera miklu meira núna þrjú komma þá spyr kannski einhver hvort bækur séu almennt að verða betri en greinin færir ákveðin rök fyrir því að við sjáum að þarna verður mikil sprenging árið tvö þúsund og tíu það á sér kannski fyrst og fremst rætur í því að verða miklar breytingar á

fyrir árið tvö þúsund og tíu þá unnu hátt í sextíu

búið var að breyta þessu með einu pennastriki urðu þetta hjáverk fastráðinna blaðamanna þeir kannski svona freistast til að taka þetta ekki eins alvarlega og úr því verður kannski talsvert

þá taka útgefendur þetta upp í auknum mæli og við sjáum meira og meira að þeir eru farnir að nota þetta meira í auglýsingum því fyrirferðarmeiri sem stjörnurnar hafa orðið því

vísir að bókagæðum en hafandi verið bak við

skiptir þetta ofboðslega miklu máli hvað

að gæðum byrjar í hótelrekstri og er þá einhvers konar vísindaleg leið til að segja til um hvað hótelið býður upp á en til að fjalla um listir er þetta ansi ófullnægjandi leið og þess vegna

verða til þessi skrýtnu dæmi við skulum sjá annað línurit sem sýnir Fréttablaðið og Morgunblaðið saman bara til

stanslaust hækkandi menn eru bara alltaf að verða örlátari og örlátari með stjörnurnar um leið og það hleypur ákveðin einkunnabólga í stjörnugjafir þá verðurðu einhvern veginn að spila með auðvitað er mikið undir halda í sinn trúverðugleika þá væri eðlilegast að þau myndu hvað hver stjarna

þýða og hvað væri æskilegt meðaltal og það væri

einhver maður á hverri ritstjórn sem væri að gefa stjörnur en auðvitað er ég ekkert endilega fylgjandi því að gefa stjörnur yfir höfuð en þetta verður ofsalega almennt á íslenskum blöðum

þetta byrjar nítján hundruð níutíu og tvö á dagblaði sem heitir Pressan og heldur áfram á öllum blöðum sem Gunnar Smári Egilsson ritstýrir og gerir það síðan þegar hann ritstýrir Fréttablaðinu byrjar þar tvö þúsund og sex og Mogginn tekur við tvö þúsund og átta og eftir það má segja að umhverfið hérna hafi orðið algjörlega án hliðstæðu vegna þess að auðvitað eiga

ákveðna fyrirmynd erlendis og mikið á Norðurlöndum en það er hvergi annars staðar sem öll blöð allir prentmiðlar notast við þessa aðferð þetta er merkilegt og þetta líka að að það er erfiðara að átta sig á þessu þegar fólk hipsum haps að skrifa um bækur

Matthíasson á Mogganum og Einar falur en þú segir að Árni gefi alltaf lægra en Einar falur þannig að það má greina ákveðna strauma í þessu ef ég væri rithöfundur vildi ég frekar að Einar falur myndi skrifa um mína bók heyrðu við þökkum þér fyrir að koma

í þáttinn förum aðeins út fyrir hérna í Reykjavík og fjöllum um og er eitt af einkennistáknum Reykjavíkur okkur borgarbúum finnst þetta alveg ágætt fjall þó það sé ekki sérlega stórt eða merkilegt í laginu í frægu dægurlagi segir að ský svífi yfir Esjunni þar er reyndar líka sagt að ekkert sé fegurra en

í Reykjavík jú þau eru svo sem ágæt en það má ímynda sér margt fallegra

það hefur lengi staðið styr milli Reykvíkinga og utanbæjarmanna um hversu falleg Esjan er aðalfjallið við Akureyri Kaldbakur er talsvert hærra og líklega tignarlega Davíð

Stefánsson kallaði það sitt heilaga fjall Þórbergur Þórðarson sem kom úr Suðursveit þar sem Vatnajökull gnæfir orti þessar um Esjuna Esjan er

hún ljómar sem hún lyktar af ljótum svita og lús skríður aftan á Þórbergur skrifar líka um Esjuna í þá sérstaklega Móskarðshnjúka sem eru austast í fjallinu Þórbergur er í vinnu hjá Ástu málara sýnist hann sjá sólina skína á hnjúkana og vonar að verði atvinna næsta dag en staðreyndin er sú að hnjúkarnir eru úr ljósara bergi og sólarljósið Þórbergur það er engin heiðríkja yfir tindunum þó sólskin sé á

ósköpunum getur staðið á þessu eru helvítin sjálflýsandi er ekkert sólskin á tindunum það er bara grjótið í þeim sem

ekki tekið eftir þessu áður bölvaður asni

að vitkast djöfulsins bjáninn svaraðu Esjan kemur fyrir í

Esja sest að að Esjubergi og er sagt að fjallið dragi nafn af henni eða kannski er það öfugt Einar Benediktsson yrkir um Esjuna Esja með ennið hátt við elskum þig börnin þín fjallið blátt Esjan kemur tvívegis fyrir í kvæðum eftir Jónas Hallgrímsson það er ákveðinn heiður fyrir íslenskt fjall nú hefir Esja

tind beina er einn helsti aðdáandi Jónasar meðal íslenskra höfunda hann yrkir um Esjuna ekki frá sjónarhóli náttúrunnar heldur ungs Reykvíkings sem hefur hana fyrir augunum á hverjum degi alltaf stendur Esjan hinum megin og ekki virðist

á förum um þessar mundir ég hangi hérna megin og held mig mest á

ónafngreindum börum einhver texti um Esjuna sem hefur birst er eftir Svein Höskuldsson sem varð síðar prófessor í íslenskum bókmenntum sveinn var þá forystumaður í Samtökum ungra

allt til tóku þetta upp í kosningum nokkrum árum seinna til sannindamerkis um að hötuðu Reykjavík og vildu svívirða allt sem Reykvíkingum var kærast aldrei hef ég betur séð það en þennan morgun hvað Esjan er takmarkalaust ljótt fjall það er sannast móðgun við öll sæmileg fjöll að kalla hana sama nafni það er eiginlega ekki hægt fyrir nema einhverja sem aldrei hafa kynnst almennilegu fjalli einna helst minnir hún mig á

það er glæpur við fegurðarsmekk fólks að kalla Esjuna fjall hvað þá þau ósköp að kalla hana fallegt fjall og sem menn rembast við að básúna á svölunum hjá sér eftir að hafa inni í heitu og leiðinlegu kaffiboði jafnvel ljótt fjall eins og Vaðlaheiðin hefir miklu fallegri litbrigði

auðvitað ekki þannig að Reykvíkingum finnist Esjan alltaf vera falleg tilfinningarnar eru blendnar mér hundleiðist grjót og fjöll sagði Reykvíkingurinn og Frakkinn í ljóðabók sem kom út nítján hundruð áttatíu og eitt og svo er það þessi frægasta sýn á Esjuna hjá á Esjuna hjá